बाइर भित्र अद्देबेला हाम्रा हात मैल्ल्या हुनाछन् । जा <noise> पायो त्यै छुइया हुन्छ । अब त्यो छुइयपछि हातौणो फोहोर अब <hesitation> किटाणुसिटाणु आया हुनाछन् । त्यो हात तनि हात धुनाइ लागि पैल्ली पानिने -पानीले पखाल्लु पण्यो । पानीले पखालेपछि अब तै हातम्बो साबुन लाउनुपण्यो । साबुन पानी लाइ सगेपछि तनि हात माणीमाणी निक्कैरी धुनु पण्यो । अब जबसम्म ताम्बो साबुन लायगो फिन आउनिन फिन नआउनासम्म माणीमाणी धुनुपण्यो । दुइ तिन मिनेटसम्म हात धोएपछि हात सफा हुनाछन् निक्कैरी । ताम्बा हातम्बा भएगा किटाणुसिटाणु लै मद्दाछन् । अब हात धुनाइ लागि निगो साबुन <hesitation> जो छ त्यो साबुन भन्या लाउन बिस्सिनु भएइन ।